. Unam emi anamde mkpo ke ekineyi edi ebua. mmatatin mi nte ke ufenekied emi mmade nkan edi ebua. ndin ntak emi made ebua edi ke ekineyi mme unam eken. mme ufene eken ididi idap edi ebua idiha idap. idap iboho ebua ini emi owu asanade edi. ebua ekip. ebua idaha ida okpokpoi owu ekededi eti eti. ebua iyakke imo oduk ufok owu ekineye. ebua iyakke mmodu oduk do imi mmo amadema me umeneyio. me ekineye o. me ini eke edide. ebua okpokpoi mm'owu tutu mmama ebua nnyin nyak e. nyak mma ndibok mmyun nyak e. nyak mma ndibok nnyun nyak ebua odu ke ekineyi siak enye idiha itre idem anyin. enye di kied kunam emi osopde idem eti eti onyun edi kied kolu mme afene emi enyenode ifiok eti eti